E- seki tlakilotl tlen tlen tehwan techchikawilia inon techiliah mase asekikua naranja porque inon techpalewia este techpalewia melahka techchikawilia, tlen kiliah kipia vitamina c, tos techoiliah masekikua inon o tlakamo itlah kiniah, kihtowa noihki techpalewia ihkuak se sekototzawi, tos kihtowa ma sekikua kiniah porque inon tech techonpalewis, o itlah noihki tech techiliah masekikua kanah itlah fresas o itlah tlen tlen yineli techpalewis tlen itlah tlen itlah onikilhak. <laughs> E- ihkuak se siwatzintli ihkuak tlaskaltihtok kipia se ikone ihtipan, tos kiliah itlah amo ma kikua itlah tlen amo kipalewis tos kiliah amo amo miek ma kikua kanah itlah kokok, tos koniliha amo, amo melahka ma tlakua kokok, o konnahnawatiah itlah amo ma koni noihki ltlah amo konnamikis pues amo ma amo ma koni, iwan tla itlah tleh kipalewis tos konnawatiah ma kikua miek tlakitlotl o tla itlah kilewia, como kokoxkitzin, tos tlen kipia konkowiliskeh ma kikua, tla keh amo pues yeh walmokokos iwan konetl iwa amo kuali momachiliskeh, tos koniliah ma makikua miek tlakilotl para konetl chikawak ma nesi, para kuali ma nesi konetl ma ma moskalti, tos kiliah ma kikua miak tlakilotl, ma kikua itlah witzmeh, itlah itlah tlen yineli kimakas chikawalistli. Iwan ya ihkuak yoneski konetl tos yakichichitia, tos yon ya kiliah keh itlah itlah sasalik itlah tlen keh konetl kixwitis yon amo ma kikua kanah itlah tamal, itlah itlah este tlen waki amo kuali kikuas, porque inon amo kipalewia para kichichitis konetl, tos kiliah makoni itlah naranja, jugo de naranja, o itlah tlen tlen kimakas chikawalistli, para okachi welitis kichichitis konetl, o itlah makonmoposinili itlah tlakilotl, seki nikita kiposoniah manzana kiteteki iwan kiposoniah, tos yon koni, o itlah wayaba, iguak kiposoniah, inon konitokeh siwatzitzin, tlen tlen kokoxkeh tlen yakin omo yakin okipixkeh konentzin.